Bé nan bin ku' sichukwi nin' hiabi riki hio' neru, freru. marsu, abri, mayu, juniu, juliu, hosto, stiembre, tubre, nuresanto, hiabi a'nga ña'anj.